يا أخي كونك رياضي مشهور شيء خرافي، تخيل أنك تحقق أرقام قياسية، والناس كلها تشجعك، بس الحياة الرياضية صعبة وتحتاج لمجهود كبير، الفنان المشهور عنده حياة ثانية بيقدر يعبر عن نفسه ويؤثر في الناس من خلال الفن، بس طريقة الشهرة في الفن مو سهل، وعليه منافسة كبيرة، الرياضة والفن من أهم المجالات في الحياة.